Thukatsuka okwa zero kutse noti, nguma, ibiri, esathu, ini, ethanu, mukagha, musangyu, munani, mwenda, ikumi, ikumi na nguma, ikumi ni biri, ikumi ni sathu, ikumi nini, ikumi ni thanu, ikumi namukagha, ikumi na nusangyu, ikumi na munani, ikumi na mwenda, abiri, abiri nanguma, abiri ni biri, abiri ni sathu, abiri nini, abiri ni thanu, abiri na mukagha, abiri na musangyu, abiri na munani, abiri na mwenda, makumi athanu makumi asathu sorry. Asathu nanguma, asathu nibiri, asthu nisathu, asathu nini, asathu nithanu, asathu namukagha, asathu namusanju, asathu namunani, asathu namwenda, makumi ani, ani- nanguma, ani- nibiri, ani- nisathu ani- nini, ani- nithanu, ani- namukagha, ani- namusanju, ani- namunani, ani- namwenda, makumi athanu, athanu nanguma, athanu nibiri, athanu nisathu, athanu nisathu, athanu namukagha, athanu musanju, athanu namunani, athanu namwenda, ngagha, ngagha nanguma, ngagha nibiri, ngagha nisathu, ngagha nini, ngagha nithanu, ngagha namukagha Ngagha na musangyu, ngagha na munani, ngagha na mwenda, sangyu, sangyu na nguma, sangyu ni biri, sangyu nini, sangyuni thanu, sangyu na mukagha, sangyu na musangyu, sangyu na munani, sangyu na mwenda, kyinani, kyinani na nguma, kyinani ni biri, kyinani ni sathu, kyinani nini, kyinani ni thanu, kyinani na mukagha, kyinani na musangyu, kyinani na munani, kyinani na mwenda, kyenda, kyenda na nguma, kyanda ni biri, kyenda ni sathu, kyenda nini, kyenda ni thanu, kyenda na mukagha, kyenda na musangyu, kyenda na munani, kyenda na mwenda, kyikumi eryo ryeribare erilhwa okwa zero thukasuba eyighuba paka erihika okwa kikumi omwa lhukonzo olhuyira.